بلادي تونس العطلات الوطنيه يوم عشرين مارس هو عيد الإستقلال، يوم تسعه أفريل هو يوم الشهداء، يوم واحد ماي هو عيد العمال، يوم خمسا و عشرين جويلية هو عيد الجمهوريه، يوم تلاتاعش أغسطس هو عيد المرأ، و يوم سبعتاش ديسمبر هو عيد الثوره، و زادا العطل الدينيه كيما عيد الفطر و عيد الأضحى.